E karazan'e palitao fantako da misy e vesta misy e palitao cuir, misy palitaon'e kositara regny, da misy evakoa, gne <hesitation> ino me izy ty? hadigniko fa izy zash gn'ampesan'azy arakarak'e toetr'andro, na amy gn'andro mafana na ame gn'andro manara na ame fivoria tiategna homba.